Pos alo primeru los pranetas: Mercuriu, Venu, la Tierra, Marti, Júpiti, Saturnu, Uranu, Netunu, el sol i la luna. Alogu assín los luzerus más anombraus que sonin Siriu, el luzeru polal i el que l'izimus luzeru l'alva, qu'en ralidá es Venu, l. Alogu tamién están los asteroidis, los cometas, los meteorus. I tamién las galassias comu la nuestra, que l'izimus el Caminu-de-Santiagu o Andrómeda o la Ossa.